अगर वैज्ञानिक जू छन प्रयोगशाला मा उगाई मांस थै सुरक्षित बतोला त मै ये था खाणा ट्राई कलू फिर सुचुल कीलैकी यू हमरू पर्यावरण थै अछू वे सकदू फिर हमथै मांस खाणू थै जानवरों थै नी मनू प्वाडलू।